ahey binesun hinjiray bines biness ak harrea fa mal amtanii ishin turura ishinteet bines dibini aknam ak badue fa uf uge ak at mal at duftetuu haduete fa madia ijemt duum mal at madia ijemtet kaate unum desitiey, duum won sunii akum ishinii uf keet akas ufudde akum at madia ijemte duum ishin desit feeti.